O ne i túvi īó neꞌi kuívi nee ī kuéꞌꞌvi ne īkuaán vi ne i asulvi dɨvɨ clor cāfe vi clr dvɨ bardalimovi dɨɨ neī kuéꞌꞌvi neī kuívi neī túvi nedɨvɨa.